Raha hoe ankabiazan'olo zegny dia resaka foty tegna hitako heo mahaliagna olo aketo. Ankoatran'izay moa zagny, resaka baskety, tennis, volley, hand ball, ireo zagny akaiky eo fa resaka foty io tegna betsaka mankatia mihitsy.